يا صديقي، إذا تبغى تستيقظ بدري، حاول تنام بدري كمان. خلك تحط لك روتين قبل النوم، مثل القراءة أو الاسترخاء. وكمان حاول تضبط منبه بعيد عن سريرك، عشان تضطر تقوم وتطفيه. فكر في الأشياء التي تنتظرك في الصباح، زي فطورك المفضل أو الوقت مه الاصدقاء، حتكون بداية يومك أحلى.